Zero, aroe, efatra, tsôta, valo, folo, folo aroe amby, folo efatra amby, folo tsôta amby, folo valo amby, aroepolo, aroepolo araiky amby. <hesitation> Aroepolo aroe amby, aroepolo efatra amby, aroepolo tsôta amby.